जब मैं ब्लैक कलर के बारे में सोचंतु तो सबसे पहेल मइये मन में आए जांतुए रात को आसमान। रात जो आसमान एकदम जो है कारो सो है जांतुए बाके बाद मइये मन में आए जांतुए। शैडो मतलब परछाइए परछाइयाँ एकदम ब्लैक यानी कारी होंताइए। बाके बाद मइये मान में थोड़ी सी काला जादू बाई चीज़ें आए जंतु जो कि ह्माय देश में आनु स्वाभाविक है। बाके बाद जो है मइये मन में आए जांतुए विद्रोह गानी काले को मतलब के अब में विद्रोह लुंगो काटे और मइये मन में थोड़ी सी वीडीयु आए जांतुए। खालीपनू आए जांतुए चूंके काले को मतलब थोडो सो खालीपानू होंतुए।